ମୁଝେ ହୋଟ ସାଵାରୀ ପ୍ରେଫର କରେ କାରଣ ଗରମ ପାଣୀ ରେ ହୀ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେଶନ। ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଈ ଗରମ ପାଣୀ ହୀ ହମୋଂ ବଡୀ ରେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେଶନ ରେ ଆରମ। କରୀ ବଡୀ କୁଛ ଔର ମସଲ କୁଛ ରିଲକ୍ସେଶନ ଦେଈ ଥାଈ ହୋଟ ଵାଟର କଲ୍ଡ। ଵାଟର ଥାରୂ ଅଧିକା ବହୁନ ଥାଈ ହୋଟ ସାଵାର ନେଲେ ବଢୀରୋ ସବୁ କଣୋ କୁଛ। ଗରମ ପାଣୀ ବାଜୀ ଗରମ ପାଣୀ ବାଜୀ ଵୋ ହିତ୍ତୁ ଜତେ ଭୀ ମସଲ ଲେ ପେନ କେଂବା। ଏକ ଥାଈ କେଂବା ଦର୍ଜୋ ଥାଈ ତାହା ସେ ଗରମ ପାଣୀ ଦ୍ଵାରା ବହଲ ହୋଈ ଜାଏ ଗରମ। ପାଣୀ କେଂବା ହୋଟ ସାଵାର ଓଟେ ସେକ୍କା ପରୀ କାମା କରେଂ ଚା ପଡାରୀ କୀ ଜତେ। କୀ ପିଲାକ୍ଟିକ ଏସିଟ ଥାଈ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲ ଲୂ ଡିଜଲ ହୋନା ସ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ।